ནག་ཆ་གི་ནག་ཅི་ས་ན་ལོ་ཆ་ཀ་ཟག་སོ་གི། བང་ཐི་ས་སྔོན་མ་ཕང་དོན་ལབ་ཏེ་སྦོཨ་ཆ་ན་དི། གོ་དང་པོ་ནག་ཆ་གི་བངས་ཐི་ཕང་ས་གི་འགུ་གཟིགས། ནག་ཆ་གི་ནག་ཅི་ས་ན་བང་ཐི་དི། ཁ་སྟར་བང་སྒལ་ཀར་སྔོན་ན་ཀ་གི་རིང་ཐུང་གོ། གོ་པོ་ཨོ་དེ་ནག་ཆ་གི་འཆག་ས་དི་འཁྲིགས་ཅན། ཞིག་ངི་ཨོ་དེ་གི་གབ་ལས་ནག་ཆ་གི་ཨོ་དེ་གི་འཆག། ན་ར་བང་ཐི་དི་འབག་ཧོན་ཟག་ཏེ་དི་ཆོས་ན། ནག་ཆ་གི་སྟོ་གཉིས་དགུ་སྼཱེ་གི་ཨོ་དེ་པང་ཡིག་པ། ནག་ཆ་གི་པང་འཚིམས་ཡིག་པ།